वैक्यूम क्लीनर हवा के दबाओ के खेल पे काम करे। एक पंखा भूत तेजी ले घूमते जैन हवा के दबाओ ल कम कर देते। जब हम वैक्यूम क्लीनर ल जमीन में फेरती। तब ए दबाओ के कारण हवा आऊ। धूल वैक्यूम क्लीनर के अंदर खींच ले। जाते एक बैग आऊ डब्बा के अंदर ए जमा हो जाते। मन ले तो इक स्ट्रो लेकर जूस पितस त तब स्ट्रो के अंदर दबाव कम हो जाते। आऊ जूस ऊपर चढ़ आते वैक्यूम क्लीनर कुछ ऐसने काम करते।